Ko ɗum wiyata tosta kam koo njuɗirga, kuugal mum kanjum woni, ɗum juɗa mbtreedi maa, ɗum waylita ɗum, ɗum warta nooni leyde leydiije, ɗum saɗta, ɗum cemmbiɗa, ɗum laato ta ñaama ɗum, nana boa bana haayre ñaamata.